Xa'a nruyu ñunú, nonó xhun xetiuno cepillo e piente, pastá xhuxián xheni kunguano nyuno xakungua nonoya nonrono xhun xetiuno cepillo.